Ñyamunda fere-fere e wadda kaccuɗum e kaccuɗum honduuko, ko hawti e albasare, ko tafarnuwa, e liɗɗi, e kosam, e caay, e caay kopi, giyaare, e sukaari. Ɗe fuf ɗe wadda kaccuɗum e kaccuɗum honduko.